आयरलैंड को इतिहास संघर्ष सांस्कृतिक विविधता और स्वतंत्रता की एक अनूठो मिश्रण है। जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी में स्थित एक द्वीप है। ईको दुई भागन में विभजित करौ जात है। आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम को हिस्सा है। आयरलैंड में मानव बसावट तीन हजार ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई गई हती। सेल्टिक जनजातियाँ पाँच सौ ईसा पूर्व के आसपास आयरलैंड में आई हती। और उन्ने उनपे समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था विकसित करी। तब आयरलैंड में द्वीप प्रजातियाँ और कबीला समाज कौ प्रभाव हतो। आयरलैंड में इसाई धर्म को आगमन पाँचवीं सदी में हुई गयो हतो। पाँचवीं सदी में सेंट पेट्रिक ने आयरलैंड में इसाई धर्म कौ प्रचार करौ। और इन्हाई ने मठों और पुस्तकालयों की स्थापना करी। जेसे आयरलैंड यूरोप कौ प्रकाश स्तंभ बनी गयो। ग्यारह सौ उनहत्तर में नॉर्मनिफ्ट आक्रमणियें ने इंग्लैंड से आयरलैंड पे आक्रमण कर दओ।